Thunua' thuya na nchuba tuya sineye nthia xran nch'i cha'be ni nchuba sineni sine uni nuthja' nuthe' yugua xruxra'uan ndajna yugua uthu nchugua tuse thu nexein sineni ken ña ndithu jina jni thuya sineni ya nchin ne chujni tan'eni bithujin ya nchi juabe' na ni jeni nixi nchi je nena a na ya nchi bitha xranch'i nethu nua'.